أكلتي المفظلة هي العيش البرياني والدجاج المشوي مرة أحب هذي الأكلة، وما تختلف أبدا طول السنة شتاء، صيف، الجو بارد، الجو حار، هذي الأكلة هي الأكلة المفظلة، وهي أحلى أكلة ممكن أحبها ما بغيرها البر.